ani ùnibí ɛnɛ́ maa úle zìimi ɛbía òwo ùzi òwo sã uniklu ù zi ówo go. Úniklu ̀kpiii, uniklu ta mea àkɔ ɔm zì fà mu ule bli le úni õ mòá lùlù ákà nyoà dɛ́ɛ́ ni kɔ ɔ̀m nìà bu fínɛ ówò nìbìà. úni súù kàyi ìí dó náa kɔ ikú ŋèàà ɔfɛ́tèe kàyi ìí fe ɔfɛ́ káò ì náa gbɔ áwa máa na jɔ̀à, à mà, tu à wa kɔà kàɖi ìí do nàáa kɔ ikunyèà, ì na kɔà ákà lèe. Úni ɔ̀m nìà bu kpòkpli nyo ówònìbìà lèe màaké kàɖi ìɖèé ŋe iku ikpɛ́ lèe káà ù mla kɔm gbi kɔà, kàyi ì za gbi kɔà, ú nà zó toto nùm kàɖi ìí so ɔfɛ́ ɖàa wa ùn nù ámùfu ìzo ɖò ínɛ̀ ú ná ɖukúmim kãyi ì wa ɖu si ú nàzá bàni ìgbaleigbale kɔɔ́nn mùà ni ùyè ɖõ kòà kɔm kɔ ikúnyèà úni sú kàyi ì tu ikpɛ́ si dò náa ŋè iku tèyá ɔ̀m nìà, ígbɔ ɔm ɖèé ŋe úni ú nà ze nyréwu ni kɔm za ƙɔà ámàka tèe. Ɔ́̀m ɖìigbo ɛɖí nàáa ŋè sú ì nàa kɔ ámùnibi. úni bulã ká búniká bù nyo gàké bìà bũ zayiówò bùlã màa búnì bàa ŋàgo ígbàgbágbà fè ŋò nɔ̀fɛ lèe ígbàgbágbà. ùni ani bùŋu ɛnɛ́ ówò nyo ínɛ eyéfo búŋu kpi buɖòo gó <noise> úŋù tíbíí le kòtè ɛɖi zoɖi kɔ búŋu lɔ kàyi kile bu ni ké nene ú nà tú ɔti le ni ákà lẽe ú na poà ù nàá zi jɔ̀ ú nàá zì àkɛ̀ sowúùɖi lɔ. Úni sú bùwá lɔ bù nyo kãyi ɔnáka nyrèéwu ni kɔkàányi ígbɔké é ɖèe nyréwu kàyi à mlià ú nàá nyi igbɔkɔ́ɔ nyréwu. ùlà àlɔ màa, ì nàáá mi sìiúnì úni na únúnúni na kɛ so kaka ùŋò nɔfɛ lèe, ú nà fá nyàmà iku bàáa hià yá àá kɛ fó tòo óyo. Kíni sú ùni bì maa nɔ́ɔ̀nɔ ɔ̀ɔ jɔmi úni <noise> nɛ àá ɔmi ɖèe si ɛnɛ́ɛ ùú mu ni ̀iìí ̀ií ze éènɔ̀nɔ ówò ìŋòwà lɔ ówò nyì ani ùŋò nì níìyà, ɛnɛ́lɔ síã àámi màa zayi óɖo nɔ̀ ku ɛnɛ́ɛ ùŋò aba nó ɖò nàáa dò nàáa kɔ ikúnyiàà. ɔ̀mì kò ɛɖí nàáa, ì nàáa sòfè ása à màáa kɔ ikúnyià úni sú ìgbè wèelèe tè yá ù ɖèe we.